كون عاد عامل سري راح ندخل في <hesitation> في مكان إجرامي أول حاجة نديرها، نلعب بروحي راني مجرم كيفهم، منهم مدة من الزمن ندير اصحاب ندير علاقات، ومن بعد نبدا نحكم عليهم بالواحد نشوف شكون الأخطر فيهم نبدا نحكم بالواحد، الخطير م- من الخطير وعقب قال الخطير اللي قل منو شوية ولا تبدا من تحت تبدا تاكل في تاكلهم في روسهم كامل، أو <hesitation> هاذي هي.